Joo kavi-ini nkasu'u ye ta ye chilaa á lo <hesitation> kala'ai takai ya á, te lo laka taka yo'o ite á, nana ijli ye chitií á taka <hesitation> nuu nka ye mi'i kueti á latakai, te lo livi wa'a lo kala'ai takai ya á.